Ko njam ko fowru moƴƴaare ɗum rewɓe ngal sabu mi ɗo waawde njiddaade fiyaangu ngal sabu mi njiddaade ko faama fiyaangu ngal.